Qammanaf iyo kalbanen anen kun anan hori kasa dufanii. anan kunii dursa anan bulchani rasanii dum qamman boo. kalbanen anan takka hinqolin ufuman lakisani hammateni dum malkan kalba itaani duub anan kun shida yeyote hinqabanuu anan kunen ananum hori kasa dufeni aba anan hori kasa hindufne yed garrin ira duuf wo nut himuu garrin ira dufan anan sun duub anan kun kulli anan woni kasa dufanii.